ཐ་དེ་ལེའུ་ཀུང་ཀ་རུ་དེ་ཀོར་ལེ་ཡུ་དེམ་ཆ་ ན་ལས་དེམ་ཆེ་ལེཔ་ཏི་ཟ་ཆི་ཧེཀ་ཨེན་གཅི་མི་ཆོས་ཡག་འཚར། དེམ་ཆེ། འག་ལོ་ཡག་མན་དབའ་མན་དབའ་ཀེ་ཇི་སྤྱེད་འི་འཚོ་ཡོག་འབོ་ཏི་ཟ་འཚོ་ཡོད།། མ་ཆུ་ཁཏ་ གུ་བབ་ཀླ་བ་ཕུ་མ་གི་སྒྲོ་ཉི་གི་གཏེས་མ་མི་འཕེལ་ཏེ་ཟ་ཁུལ་ན་བ་ཐི་བསོ་བཤོ་ཡོད། ཆུ་འའི་དཀའ་ཡི་ཁབ་ཀུང་གི་གཟུང་པའི་སྙན་མ་ཕལ་འཫོས་བག་རིག་རང་ཆུ་ང་བསམ་ཆ་བདུནན་ཁྲུས་ཆུ་ཀུ་ཞེ་ག་ཅང་གི་དངོས་གུ་འེ་ཆུ་ཆེ་ཡོད། དེ་ཆུ་ཧྲ་གཅི་མ སྦོར་ཆེ་ཡག་ཡ་ཧེ་འབྱི་ཐཅུག་པོ་མ་ནང་ཁང་འཁྲུག་ཡར་ཁོ་གཤེས།